ف يوم والموسيقار قاعد بيعزف تحت النجوم ، سمع لحن غريب جاي من بعيد ، فقرر إن هو يمشي وراه ولما دخل الغابة اكتشف مجموعة من الفراشات السحرية كانت بترقص وبتغني مع بعض ، وبفضل اللحن بتاعهم استلهم منه وكتب مقطوعة موسيقية جديدة